<hesitation> Izy <hesitation> koa misy hoe vahiny dimy tonga hisakafo aminahy de raha vitako agnatin'ny atsasakadiny zany de magnagno salade de paty, ampandiveziko paty, magnodiny mayonnaise, <hesitation> manatetiky legioma de <hesitation> de afangaroko hendasiky de amboariko mandram-pahaton- tongavanjare efa vitako salade de paty.